Enfuna yesente eba yeyongeire.

Amaka gasobola okwekuma eri poison eika olwekwegenderezia emere ejetulya eteka okumanyika nzeti imere yengeri ki aah nokwigalanga wo enjigi omuba emere okugisa kusa okusandikiranga ku ebintu ebigisa emere kusa abantu obutasulamu poison

Kale emere ejensinga okuttaka engeri ejenfumba mu nga amatoke nkozesya inkwi namusiyo era nibonanga ntekaku nsandikire kusa nibitokota akamere nikwobera nintola ku nga konakona kowoma nikyo engeri ejesobola okufumba

Obonera kumaisi obwabanga akusimbire ku amaiso onoino ayinza oooo kutolamu amaiso nga aye enseko nga giriya awo kubweni

Ntera okozesya mobile mane emirundi mingi nadala nga ntaka okusindika airtime, nokwa kusindika esente nokutola ku esente nokujiteka ku account yange

Yee inyumirwa lwakufuna mikwano injaaka

Omuwana aba abula amani omubiri nokwonda

Kyomugaso ino kiyamba iwe obutayonona sente Jo okuva wanu kaite okukoba zenti olikwaba mulugendo nadala okuva wano serere oti oyabe kampala kutwala sente kiyambire inu okutuyamba engeri yentabulya ya'sente ejo kyomugaso inu kiretere abantu okuba nga batambulira moiza

Omusaiza asobola okwaba omwidwaliro nafuna obwijanjabi obukwatagana no'bulwaire obwo

Okusoma kuyamba nti olwensonga otegere embera ebintu egjebirimu ne'ngeri ejokubikuma ne kifo wa owokubikumira katukobe owobba nga olikuuma bisolo enyumba owabba nga birime okubizuba no kufuwira kale okubilabirira okusoma kukuyamba

Okusoma kusoboire okuyamba ekyaalo kyange mukulakulana kubanga amaka gange gafukire ekyokubonera ku mukitundu ekyendimu mungeri oyokuuma obuyonjo mungeri eyempisa ne'mungeri ejitali jimu

Okusoma kukyusya engeri abantu ebafuna mu esente ale awo obu aaa obwavu bukendera

Omwana aba talya okusa, omwana akaunga bukungi, omwana abaana kale obona omaiso gaba gamiukire omu biri gwona gwoca so omwana oyo osobola okutegera omubera osobola okutegera

Osobola okubiwandika omukitabo kyonakyona kubanga awo oba omaite okuwandika nokubiteka murekodi nemumatendera

Kiyambire abaana okufuna emirimu na bantu abakulu

Nyumiruwa ino okulingirira omupira singa etimu jiba jiri kusamba omupira oba waite oguwo ogwamunsi ejobweru

Ikwo kuyamba okuwa omoyo gwobumu kulensonga nti bwemuba nga muli kwisomero mwenamwena mwenitoya nga omuntu obumu era obwemuzuwayo muiza kukitundu olina okuwona nga abantu bonabona obawona nga omuntu oumu nga kyotaka bakukoleriye bwena kyobatakiriya

Abandi bayegesya byediini; aa okutoolaku ebyediini, abandi balina eidwaliro, bajanjabye abantu, abandi bazimbire amasomero, ah, nebintu nga ebyo.

Nkola esawa iikumi owemala ninjaba ninaabaku nikolaku ekisasaizi.

Ekala jiri isatu enjirugavu, eyekyenvu neyokinamusayi niyo ekala ya'uganda ekyo inkimalire.

Okwewale ensiri olina okuwona nga oli mukatimba ate akatimba okolimu nga kasa kabula ku ebituli nobona nga olina okaigirya mubuliri kusa ino nga kekwaite ensiri ereme okwingira

Ne kimufu ne kirugavu ne yellow

Abantu abanyuwa ebilagala lagala nga taaba batera okufuna akakowolo ako tikakoma ate nebyo okwewala okuwonekanga ngaz omuntu owabba akowola alina okubika kumunuwa nikwo okwewala okusasana okwekakowolo ako

Uuh abasinga abangi basimire bona okutora esente entono ejiyinza okuyamba abana mwisomere olwokuba okwade nga tebasasula esente abana bangi eyo ebyokutyama ku bibulawo ate bayamba abana na nebitabo, amakalamu agokukkosesia eyunifomu, saba buli ebyo

Eprogramu ejokusoma jiwaire abantu nga buli muzaire akola namaani okuwona nga omuwana we ayaba okuisomero so kiretere enkulakulana nga buli muntu akola nabanga bulinaku afuna esente

Tifodi ekireta kubanga tukoyesiya amaizi amakyafu nokuo ekireta tifodi kale tulina okuwona nga twewala okunyuwa amazi ago amakyafu nga tugafumba ku nga tukali ogakozesa

Omusaiza olina okuba nga alya mukasera kubanga sukali timwangu omusaiza ataka naba nga akolaku exercise

Kulia kusa no'kukola exercise

Emere ewa omusaiza amani nikwo okuwona nga alya emere emala era esobola okumuyamba okufuna amani mungeri yenjaulo

Omukali ayonkesiya alina okubanga aliya emere nga abiyenyanza ebibasukire mu amata amaka ne enyama ekyukyuma

Kulwesabiti nba njaba kusaba nokwogera ku nabantu bange emikago jange

Ebyoloni tulina okuwona nti tubyeya nebyeka ebisimuliwa tubisimula ne bimaliwa tumaala netubona nti binyirira era tulinakuwona nga ekitundu kibitamu okulambula ebyoloni

Aa bituletera okufuna obukosobi okusalibwa kwo mubulri ate nikatugabira oluisi ne endwaire nga eyasirmu mubulamu bwo muntu

Aa oyambira ino olwokuba olimwana osobola okwaba kwisomero amasomero gali kupi ino.

Iyee omuwe ate omuwale oluvanyuma lwa miyeizi eisatu

Obulooni obutontono bubba bwangu bwokusasula. Owanga omukali atwalayo, kubanga kabakati, natoolayo nikamuyamba o'kola ebizinesi yee.

Nze omulanaku, ss aa ndya mirundiii nsobola okulyaa emirundi isatu, nokwiina lwokubanga nn mbanga nga nkaali okwaaba kumusiri, kundimiro, nywaaku akacayii, aa owemba nga njirire, nee ndya emere ya musana, sawa muna sawa mwenda wo nindyaku, neigulo nindya; kale jiri emirundi iina

Tutera kukozesa ntambula nga pikipiki biigeere bugaali niiyo ntambula yetusinga kozesa mukitundu kyaife.

Okwidukana okwo abaana bayinza okufuna olwokuba amaizi ago gabamu bukyafu olusi gayinza kuba maizi gakulunguta gaizira nikazambi lwisi gandi maizi galimu bulwaire nga taifodi nobonanga ngomuntu ayinza bufuna.

Omusaiza owa'banga awulira bunafu mubulamu bwe buli saawa atekaa okubanga ayaba o'kwaba kwemulisa namaanya ekirimubulamu bwe omusawo namukoba obuzibu owafunire omu'wulamu ne'kimuretera nga ayambiwa

Esente jange tinkumira mubanka kuba npula essente egiri awo enyingi egitaka o'kuumira mubanka. Inina ebizibu Kamaala ebitwaala essente nayee, tibiikirirya essente okwemerera okuwera okutwala omubanka.

Basobola nga aa babulira abantu ekyo'kola

Okumuteka nga omukasana akamakezi nei gulo nokumuwa ebyokunyuwa

Ino ntaka naye okuba nti mbula mugisa aye owemba nga basunire omugisa nzena ntaka ino okwega ebwomawanga gandi kubanga nimbona engeri abantu bona webakola mu ebyaibwe oluisi zena njege nzena nkyusye mu

Engeri eyimu yokoluwanisiya ekidukano mukitundu kiyaisu nokubanga bulimaka gasobola okusoma ebiyoloni era nga babikolesiya kusa, ecokubiri okunaba omungalo nga owere mutoyi oba mubiyigo kiyamba ino okuluwanisiya ekidukano

Omutu alina akakoolo etikakoma ateka okwaba muidwaliro nawona omusawo namuyamba okumumulika oluisi tomanya nga Kali TB so owaba nga atukire mudwaliro kiyamba omusawo yena okukuyamba nakuwa obwijanjanjabi obumala

Emirundi mingi kubanga obulwaire tebulaga enaku

Aah kuwaire abaana abangi bagwire mubintu nga byokuzimba ebyemikino jino byakyalani enfuna yabwe ekyukire so ekyalo kyona kikyukire

Engoye ejituka obulamu bwange ooh okusa ate nga jinyumiruwa mubantu obwenzuwala zena abantu bawona nti omuntu oyo niye oyo

Enaku jino amaizi gali galekeile okutonya naye enyuma awo gatonyere mangi era nga mabitirivu okukyaalo kyange ekyembaamu

Mbawa obulambi bwokwabanga okuwona odokita buli awafunile ekizibu kyonakyona omubulamu we oba omukida kye asobole nga aaba okuwona odokita buli kaseera

Abakali na'bawala bafuna obuzibu okubbiwa owamu nabasaiza baiwe na abawala owamu no'kwatibwa abamu no' kufosinga okwaba mubufumbo nga bakali okutuka

Babulira enjiri nokusabisaya nawandi basobola ooo okusomesiya abantu ebintu ebireta okucawa amasitani nokola ebitasana

Amaka agasinga obungi gategera omugaso gwo ku somesya abaana bobuwala tikiri nga emirebe ejibitire eiyuma abaana abawala ibo tibasoma bakoba nbu ibo kufumba mere yonka.

Amaizi amabibi galimu ebiwuka abaana eibaba nga bazenyera mu basobola okunyuwa ebibuka ebiyo nebina nga bibawa okwidukana

Nze ntera kulya imere nga obwita ne ngege, neee eikote niteka ku nindiya ebijo oluisi ninkyusa muku amatoke, oluisi nindiya omuwogo, nindya ku akakyere nga nfunire akasente

Ekiraga nga omwana tafuna okulya okutufu enfanana ja fanana mu aba muwombefu olwomuwa emere eyo tajifaku talya takola ki kale asigala awo nga omuntu omunafu omubiri munafu ti wabula ekigulikusobola waire

Nsobola okwesala nobu obulwaire obusansanika nga sirimu

Ntera ino okutaka okwambala empale empavu ne tisi namatisiati engoye ejo enyimpi ejamakono

Abasinga obungi entandikwa babula so obuloni obuwo obwo obutontono obwo bubayamba ino okutandika obubizinesi nga okutunda enyaya, okutunda omukene

Indiya emirundi Ina

Engeri amaka gaisu agasobweire ku ebizibu ebyo okufuna okusoma nikwo okuboneka nga Aah abaana bangira mumagurupu era nebawona enkulankulana egiri mumaka agasomereku.

Ekinyumira eino nikwo okutyama ne mikago gyange egisinga okunyumira eino nga njaba nabo abantu abayaka nga banzingire ku

Kuba waliwo enkintu ekibafunaku kudowoza yange ate zena ntera okuyamba ku abandi.

Prositeti okumuwona mangu obanga omubonera kusaini ejokufuka kufuka bulisawa bulisawa obanga otegeera nti olina ekirwaire kya'prostaite ne'kindi obulumi mukufuka oba olina obulwaire bwa prositeti so olina okwaba mudwaliro muwanguwangu nga wakabona enda endaga eyo

Abantu balina kuwona nti abana bonabona bababulilira okwaba kwisomero no okuwona nti bali kwisomero nokubafunira ebyetagisiwa kwisomero kale nokubawa empisa ejokutia abasomesa basobole okusoma